A porna ndyakna ta este tiz jwi'n ndablo jwi'men ndablo jwi'n jwa'men pues ta este nablo jwa'men re jwa'n ta nzynumen rea, nak're zebesna' sea jwa'n jwa'n la'za jwa'n nda ncheya jwa'n tana ngenta re bbb xanaba jwa'na ndablo jwa'mena, naa jwi'n jwa'men na kuj jwin tamen lozomen, n gumen re jwa'n las mbes men nit koba re klas nit koba gumen ndablo gumena par tayal yo fuerzen za ta'ta nabes ketemen na nawue jwi'men zebay poke mbesna mbay na ncha buentamen nguj jwi'n lozomen zya tata pues nabil ndey lomen mbay lo ko'u lomen ko'u nkue nzamen ndolo nchapmen ta nya ndobmen, ya nde yiz lomenze jwa'na jwa'n parna ndiakna tamod ndablo za jwi'n ketemen pues.